<noise> Royaume-Unis! <noise> Anisan'ny tamin'ny ady lehibe faharoa tsy da nifagnaraky loatsy tamin'i Angletera fa niharo avao reo tafara tatoy. <noise>